La Corea dû Sud è un paisi ca m'affàscina. Haju taliatu certi pellìculi famusi di Kim Ki-duk ca mi mprissiunaru nanticchia, ma forsi è iddu ca havi certi visioni particulari. Nta la storia, sacciu ca la Corea, anticamenti, era spartuta in tri regni, ma appressu pi tanti sèculi fu un paisi unificatu sutta na dinastìa. Sulu doppu la guerra mundiali fu divisa, pi ràgiuni pulìtichi ca, pi diri la verità, ancora oji nun capisciu bonu bonu.